अमु ती खाट लगार देनी उतरा मंगा मंगा का कोड़ा लाउधे। बाकिन तो हुयो पुछड़े मुंडरे तिजड़ो है बाकिन। यी तो फुट्टे भी जाये पेहरीं को तो जो आपड़ो का देखो की फूटीं जायी। ते का ला न गाड़ी भी दे फुट्टी जायी ते स्टार भी दे काये पाटे वाटे लगाड़ींन जा पूछ तो लगाड़ींन जा। वो दु नाइजेती।